Ny fandrahoagna pomme de terre: <hesitation> alaigna izy, voasana, bakeo sasagna. Izy madio tsara igny, atao vilagny, atao menaka, d atao frity. Izy ko vita frity aminjay izy, dia atao saosy aminjay, ka ôhatra pomme de terre atao saosy, fô izy ko atao frity fôgna ndraiky ajanona amin'izy vita frity igny.